Ipuere vaera amboɨvɨtu kavi o japɨpe rupi añono ta ko ventilador o iyapɨte re ipuere vaera jokua japɨpe rupi oyere yere kavi omboɨvɨtu kavi vaera seve, iroɨja kavi vaera oike o japɨpe pe jayae ikavi ta kua iroɨja ño ta